Jawari wi muna u'mau, mun lhabuɗa shinkapai, ba muna muc'au dighiza gha muc'i muna p'a ribana bu muna p'au muna p'a ɗi cirana muna p'a juɓɓun raa juɓɓun Κhiji ɗi cirana yani bu muna p'a dinnan bu muna u'ma be'e, sai yani bughi ndaka ɗahyin yani bu muna u'mau maci gwan mu ca ghinghiyau maca u'mu si a ndaka biraa, muca p'a ma ca ƙhina yanı bu mu ndaka tau, maca p'a maca cati jifaa yani bu ghi ndaka ɗahyin be nan ta yani bu muna u'ma ƙamani.